Pasti ita ta perlu caritau masalalu na leo bek, tapi ita kabing no hataholi ndia sona ita harus sipo hataholi ndia apa adanya.